Toffire, e wodi ɗe rewɓe e worɓe, e wodi ɗe sukaaɓe, min mi amfirre toffire an to mi daɗɗai e jemma.